Gn'atao ambony pizza aloha da misy gny amy margharita regny fromazy gny ahindreo aminazy. Misy gny, afaky asia, ah ino izy tiky, angisy na boliaky ho gny fiteninay atiky calmar regny, afaky asiana akoho avao koa, afaky asia hena, afaky asia ino koa re eh. Angamba zay.